ممكن نذكر عشر ارقام بطريقة عشوائية من صفر لمية ، ممكن نقول صفر ، ممكن نقول تلاته ، ممكن نقول واحد ، ممكن نقول سبعة ، ممكن نقول عشرة ‹hesitate › تسعة عشر ‹hesitate › عشرين ‹hesitate › سبعة تسعة اربعة يا هيدي هي.